Pues jue b'i a'ax dun myëdak jeyëyëp bi'i tu'uk je'e bi'i yaypë, jimbi'i yëch pyutë, tyam bi'i tijatyë yaj winkusëm yaj winkubëyi je'e toxpë jadun a'ax dun myëdyak, myëdyak mukyë.